Ma lää Lõunõ-Afrikahe turistis, no midä ma sis võta? Noq, sääl um lämmi, vet ma piät sääntseq rõivaq võtma üteh, miä kannahtasõq säläh ollaq, ku lämmi om. Midä viil? Ma ei tiiäq, vett piät sääl olõma tingimäldäq vist. Et ku ma sääl nigu vällä lää, sis um kuum ja sis piät vett olõma.